Dede bio yeri asaki kuma a aye wari ye ye fama kuma <hesitation> inbraka me ane yeri a gbon belema lamare gari me ane agbon belemai a go te ani gbo belema dede bio asaki kuma yeri owu ye toluma bo aso diri dava wari mula ani kuma a mu te mu ani anga aroome aa ekwen bari saki a gari me fiya te papa ye fim bebee ala inyo i ta te so dede bio a saki bebe ani ane a fi belema ani kuma a ani fiba te a papa ani oki te opuru fiye a fulo so ba ibite miji ke fulo so te be ani fiba ani dede bio me bo aso-a bebee, a ibisaki sakim be-e asoba ania-nia bobiri a ani so ba dede me bio a ofirima ba te tau te jasaki enebamate gari bobiri afi ko mate enema te ani ponji ofri minji ke swate ani ponji kuma a aṅ fi kuma ani inyo ke iprite gbala ago te ani fiye me belema te ofiye ye dede bo ofi kuma ani idoki mu bobiri lai jein fiye itariya go ane agote obelema te o fiye jasaki piki omi o a piki inete be-eba ye a obu a piki inete beba ye a obu te piki buba kuma ani gari fiye me ane kpoma yeri ibeleye a inete pulo ke opikri fe fiba a inete minji ke swate fiba. A piki enete minji ke swate ye na ye na milki ame bra lalai ke swa te o bu ba. A piki inete papa punki swa te bu bo ane oke ibelaibra yeri a ofi saki yana-a, dede bo a ofibe, enebaka a ofiba, bobori a ofiba din ogbo asaki so te i okepri so a fiba ane ke gari belema te ke gari fiye bra ane oresin iyaloome goge-goye so piki ina belai bu gari me ke iyanoome belarē bekan ghala buru ina tari te idoyo ye inga mu anju gari oki bu wana wari me bo ghalagbala gari me wa duku te ani fafara, wa dukute gari fara ani ane inyo ke wana prie ana ne wari bio a fi ma broi ye go te ani ane iyoju troma te ake mu ye toluma. Mi saki be awome iye fiya te paka mu te mu ye tolu maba bra ke idumo okite pakamu inimi bar saki ibu inayo fate i beba legi baki in isakie, i beha muma saki ini imie se, i beba mie pakama saki ini imie pakai ane ere sin i dede bio oko te iku te fiye me fite paka kuma, iyeri so i bar balafa yanara jupu bai meneso dede bo i gari gbon te i monai yeri imonoma-a, imonomaria ani na kra ani inyo ke iprite a ke eneme bo a kori bari korinama koriba so gari fiye me yeri kpoma i bele lanai, ane ani ke ibele bele bra.